Hollandi kultuurih om häste olulinõ roll tulbel, selle et sääl ommaq suurõq tulbiväläq, <hesitation> koh kasusõq häste värvilidseq tulbiq. Ja nä hoitva suurõ avvo seeh ka umma juustu. Sääl tetäs umbõlõ hääd juustu.